Për fe le verdüre ënt ël furn t'i pìe mach le verdüre, t'i büte sü 'na teglia cun ën po 'd carta suta, t'i lase li cözi sensa niente